Oiko ndaye mokoi tairusureta mopeti tetape jaema karuñavo ndaye opa ojo reta jou café jokuae maemeerendape jaema jokope guiramuiño opoko oyokuareta oñomomiarireta jaema mbaetiye iñakañi oyoiguireta <noise> jururai ndaye oyokua kua tairuji reta jaema ojo omendareta mati ojo oioreta kaambitekoti jaema jokpe oyeporeta mopeti princi´pera <hesitation>